بفضل <hesitation> السلطة من <hesitation> الفطير، الفطير عشان فيها دقيق، نشوياتها كتيرة، بسمن الزول، اما السلطة، مفيدة للجسم، فيها فتمينات و بخلي الزول يكون خفيف- خفيفة للمعدة.